Ny amiko manokany ndraiky isaky herinandro aho zao ro mandeha mba mihina amin'ny hôtely mba manday zaza, de tsy mandeha lavitsy fa mandeha amin'ny hôtely marikirikitsy anay ety avao.